Goddo wailita iye bandu mako kala nde veti pat har iyal mako digga vowa be wailiteego. latta nde o yidi wailutuggo pat o wailitan wala bone.